suzilandini adan ishia birria adan ishian toko ta afaan ishin dubetu sadii kizungune hidubet jamanine hidubet ta frenchine inum dubetie dumii ada ishia tadibinii won birri kabd mambo yaani gana sun faa advetch yeden kanivoli iyo spring festivals sagale ishin nyaatu milking chizi familine woni muhimua viumbe muhimua lila heshimani famili won familia lilia heshimani